Taka in ja ka´a ku in espejo yuka nte´eyo, nte´eyo mayo ka nasa kaayo nteno na kue´e nuuyo, ntenu na kueeyo in yu´uyo, ntenuu na kue´eyo in xiniyo, in xiniyo te yuka so ma ku no konteyo mayo ja gua iyo yuka jo konuyo teeyo nasaa ntenu ku nu ni kuu chi´iyo in taj ma in suka yava´a iyo.